Arabia saudita pegua reta ko jae oyembo funda mil noveciento treintai dos pe kua reta ko oikoje vi reino islam jare jae ma <hesitation> productores de petroleo jei supe reta no erei ikavi kua reta i apo oguata i corepoti rupi no <hesitation> opaete maembae reta en tema de energia jokua iru maembae rupi kurai kua reta añae oparaɨkɨ